<hesitation> To ɗum wi’ dis ghost ɗo kam, ko waranta am to ɓernde, kañju woni huunde ñiddu ɗum. Huunde ñiddu ɗum fota e maa, ɗum wonnane ɓernde, ɗum foɗane mettol ɓernde, ɗum foɗane wiiki ndaa annduno, ɗum waɗane suno, ɗum foɗane suno.